Enamba ekuumi ezirihagati yaziro kwiika haikumi naitano ziri, emu, esatu, etano,, musanju, mwenda, ekumi n'emu, ekumi naisatu, ebiri, eina, mukaga.